ذات مرة عثر على مفتاح يمكنه فتح أي باب، ولكن وقع هذا المفتاح في إيدين ناس جدًا غلط، من ظمنهم الحرامية، واللصوص وأشخاص جدًا سيئين، راحوا مرة على بنك، وأخذوا معهم هذا المفتاح، والبنك يفتح فيه هذا المفتاح لإنه مفتاح يفتح أي شي، يفتح أي باب قدامه، وسرقوا المصرف، وسرقوا البنك، وهربوا.